Kaatɓe njifti ko e hoore mum ɗum, ɓe njifti ko tawii e ndiyam. Kadi ɓe njifti ko ɗum ngoodi ɗum. ɓe njifti ko tawii e ndiyam ko ndiyam ko njangol. Kadi ɓe njifti ko ndiyam ko njangol ngal haygo